Yabaara mitatara akwa yagi ko titaatra abiya kitra akwa sauɗiya ra abiya kitra akwa saudi, mitra kwa saudi gutala kidu tambi, guɗala mwa ibaɗa ngya gutara kwa iddera iddera iddera kuda kidu tambi kakir ngyae, gida kidu tambkaduringyaa, gida kidu tambi ka larɗu ngta a waisooo kugtra kwa saudi kug kidu tambi kwa tambi tanhsulaga. Tau yabaraki tara kwa saudi yaɓara ki trakwa saudiya rabiya evi tituka dakana saudiyan aɗaɗuwa muktara kuwa saudi giɗara mwa ibaɗa gida kidu tambi. Katambiya baarga chin ɗuri’ ngyae, ka tambiya barga chin shugabanin gtaa katambiya ibada hang tɗifang pidi sulaka kigtafargaba aduwa, kuna ɗug umdira ta tuna kwa makka kayala kidu tambi, tambi ta lthachi aɗuwara kaya kayara mwa kwa makka tra kwa makkan msuda evi ti tukwa talakana saudiyan asaduwae itra kapathu yakwa ɗa kidu tambi katambiya bundahwalan alle ki kwada tira kwa saudiya rebia don saudi alaham dullai itun sulakadai invi trakwa makka.